Mevali smetana, uning urug'larini va po'stini archgan holda, bir qozonga solib, juda ko'p vaqt qaynatiladi. Ustiga shakar va suv solib qaynatilgandan keyin, mevali smetana paydo bo'ladi. Bu judayam mazali mahsulot hisoblanadi.